Naquiiꞌ caseina tsꞌaⁿ nljeiiⁿ wendyee nnom xio, nljeii xio na catsiuuꞌ, nljeii xio na tmeiⁿ ndoꞌ oꞌ joꞌ niom nquio na tuii ñequio ntjaⁿ, nquio tsꞌo nljeiiⁿ cwii cwii nnom ꞌnaⁿmeiⁿꞌ ndoꞌ majndaaꞌ chiuuwaa na cwiwilꞌue cwii cwii joonaꞌ. Xio na catsiuuꞌ joꞌ quia na tsꞌaⁿ nlcuaaⁿꞌaⁿ naaⁿ ndoꞌ xio tmeiⁿ jeꞌ luaaꞌ tsꞌaⁿ quia na tsꞌaⁿ nlcuaaⁿꞌaⁿ cwii nantquie na nchii calo quia na nlqueeⁿ catscaa oo quia na lqueeⁿ seiꞌjneiiⁿ.